لو كان بيدي نتعلم مهارة جديدة أو شي اتمنى اتعلمه اللي هو الموسيقى. طبعاً أحب <hesitation> العزف على الموسيقى. أحس أنه لها تأثير عميق على المشاعر. أحب كيف إنها تجمع الناس مع بعض. لو كنت أقدر أعزف ك <hesitation> كنت راح أستمتع بالتعريف كبير عن نفسي من خلال الالحان. أحس <hesitation> العزف على البيانو <hesitation> نوع من أنواع الاسترخاء وتفريغ الضغوط. وأعتقد أن أنا <hesitation> بقدر أن أضيف <hesitation> لمسة جميلة لحياتي من خلال الموسيقى